Some of ley thing I happy to talk about with my friends neh la football yeah my you feece you can’t play <hesitation> you know you was small you na play football and you jeh coming on ley field you na know how to break your football so I will like to talk sport football yeah la some of ley discussion I will like.